<hesitation> Taxi taxi niyo motoka entaito etakwiingana na baasi, so netwaara abantu bataito, netwaara size yaayo iyo tekutwaara abantu baingi. Haroho taxi tezigenda orugendo ruraihire muno, <hesitation> bo just bu- buba bumotoka butaito, baitu ko enamba eyikakutwaara neeba etakwiingana nka eya baasi, license zaayo tizikwingana nka eza baasi.